والله لو مضطرة نزرع أكلي نقدر نديرها، نزرع حاجات بسيطة زي الطماطم، الفلفل، الخضرة زي النعناع، والبقدونس، نحفر أرض صغيرة في الحوش، نجيب بذور، ونرويهم كل يوم، الشمس والماية يديروا -شش- شغلهم، الحاجات هذي ما تحتاج تعب كبير.